Ka ïmïtö ngeo two anyöö kï kom athïn, ïnënö ka dhö athïn obokere, ïnënö ka wangë nwongo obolo athure ëka nwongo lyetho dwong ï kom athïn rwök arwöka manön ïcakö ngeo ökö atïr nï man wang obedo two anyöö enene.

Jö më kabedona jwinya makögï nïkë ba: nwongo caa mörö pün mökö tye na nwongo tye gïnï ï pacö kany nön, jwïnya nywöl ï kom pünö rwök ëka inwongo nï jwïnya ka pün dong pol ïï pacö nyaa cakö bedo na pol ëka jwïnya makö jïï rwök kï ïï pacö ëka më jükö jwïnya kï ï pacö nwongo ka ïkölö, ïkölö ökö na bër cë iketho ökö ï mac, më arïö ïmïö yath cë ïkïrö kï jami nön na tye ka kelo jwïnya na calö pünö n'ëgwökö ï pacöni ïmïö yath cë ebino ëkïrö ködë ökö ëk kudi mërë öthöö ökö.